तुमर पडोसी पागल छन क्या वे दिन मी भुना छाई ऊं लौड बल छत बिटे ढुंगा फिंगुण छाई ऊक घार मा जब मेथे पता लगी झूठ झूठ बुना छाई मेथे लगदू तुमर पडोसी अजीब ही छन कभी कुछ बुलदन कभी कुछ बुलदन ऊक बात मेथे समझ ही नी आंदी और हर बात ऊ घुमे फिरे बुलदन। जां से तुमरी हमरी लडे ह्वे जा। इले मेथे ऊ बातों मा विश्वास नी आंदू।